کوفی دُنیا بھر وچ بہت مقبول ہے۔ اتے اس دے کئی قسم ہن۔ ہے تاں کجھ مُکھ کوفی قسم ہن۔ ایسپریسو کوفی دی بنیادی شکل ہے۔ ایہ گاڑھی اتے تُیکھن ہوندی ہے، شاٹ وچ پیش کیتی جاندی ہے۔ امریکانو ایسپریسو وچ گرم پانی ملا کے بنائی جاندی ہے۔ کیپچینو ایسپریسو نال گرم دودھ تے جھاگ نال بنائی جاندی ہے۔ لاٹے وچ ایسپریسو اُتے گرم دودھ ملا کے بنائی جاندی ہے۔ موکا چاکلیٹ سیرپ، ایسپریسو تے دودھ دے مِشرن نال مِٹھی کوفی، حسبِ ذائقہ بنائی جاندی ہے۔ فلیٹ وائٹ ایسپریسو نال ہلکا دودھ۔ کولڈ برو کوفی دے بینز نوں ٹھنڈے پانی نال ملا کے بنائی جاندی ہے۔ آئس کوفی گرم کوفی نوں ٹھنڈی برف نال پیش کیتا جاندا ہے۔